Se aesa oyapo ururetava, jaeko opa ombopika reta, oñono je condimento ipise katu vaera, jukurai omboyɨ vaera hornope, parrillere, jae jokua aesa oyapo va, se mbaetɨ aikatu acocina, mbaetɨvi jaeta kirai oyembo preperava